Rasy siron'ny hagnina a? _x000D_ Ahà, de azafady ara fa de sy fantanay aby fa zay manko arô zany oe, hafa i miandraikitra an-dakozina akagny de hafa le manolotra agnanjy amindreo aty, fa na de izay na sy izany azany a, isôranay ndrô sy nihafahafa nagnantogna anay hoe nizaka ny marina hoe, ahà rasy i raha nandrahoinay fa amin'ny magnaraka aregninay e zalahy e sy mety fa afaka sy ampandoavinay vola longany andreo amty ndray mitoraka ty fa.